Fijo nithifurie ijiya nithifurie mira nitha petha ya kaghu. Nifurie iya chipsi, ngumba tekaanga, ngumba ti- taa- ta kisungu kwa tichonga kwa tibarabara kwa shigha mafura, kwachemsha mafura kwativikea na mafura tasha na mafura ghaya. Halafu na nguku kundoondoa nguku yafo, kundeiiii indechinjwa, indeeepusuliwa, ndefunya mayanywa ghakwende puthuliwa, ndebarwa kundeifunya uchafu ravo shikunde thamba kunde remboa romboa virombo ephia nayo kwaikaagha na mafura. Halafu nipho fijo nifurie iya kyene ni fijo vya gharma maana mpaka nguku ia nguomba kunu fuchere mafuta kithungu haya mafura navo bei ni ghali kaangia